دوپہر کے کھانے میں ہمیں سالاد یا سینڈوچ میں سے ایک کھانا پسند۔ کریں گے بولے تو سینڈوچ کائیں کوں بولے تو۔ سالاد میں سب بھاجیاں بھاجیاں مکس کرتے، دیکھا جائے تو سالاد اچھا رہتا۔ جیسے اس میں بہت اچھا چیز آتے، جیسے کی مٹر، انڈہ، الگ الگ کیبج، گاجر اور اور بھی چیز آ رہتے۔ اور جیسے کی دوپہر کے کھانے میں ہمیں سالاد کھانے سے اچھا ہے، سینڈوچ کھائیں تو اچھا ہے، کائیں کوں بولے دوپہر کے کھانے تک ہمنا بہت سارا کام کر رہے رہتے۔ سینڈوچ میں دیکھا جائے تو اس میں بریڈ بھی رہتا، جو ہمنا ایسا کھائیں تو پیٹ بھرے جیسا محسوس کرواتا۔ تو زیادہ تر لوگ سینڈوچ کھانا پسند کرنے والے۔